اول به یې پر بایسکل کېنوم. ورو ورو به د پايدل طريقه وروښيم. زه به یې له شا څخه ونیسم چې ونه غورځي. ورته به ووایم چې تعادل وساتي او مخ ته وګوري. کله يې چې باور ترلاسه کړ، زه به ورو ورو لاس ترې خوشي کړم، همداسې به جرات پيدا کړي.